أني عندي <hesitation> عمي عنده ولد و بنت و خالي عنده ولدين و بنت. <hesitation> لا ما- ما بنقدر نلتقي، لأنه كل واحد فينا عنده شغل ودوام ومشاغل بحياته وكل واحد فينا أصلاً بالدولة مختلفة. مالنا بنفس الدولة، فما فينا نلتقي دايم.